Na kutu vií na kutu va'aso te lí lanchijo'oso lɨkɨso, xi ña kua'a ye takakivi taka ore, te lujua kuu lāāso a nale kuu jna ye lí lanchijo'o-iniso.